Dabbaji ɗi ɗum anndi e ɗi ngasa pogooji, pogoji nder leydi, e woodi bojoon, e woodi mooƴi, e woodi balki, e woodi mangus, e woodi cipmons, e woodi gofas, e woodi bajas, e woodi peridoks fuu to nder.